Kʊkɔɛ ka pa wʊʊ ŋwɨ wǝǝ ǝ lǝ́ǝ sǝ no yurǝ kɨ o nuuru no wɨrookpǝ we kǝ́ ǝ lo nuuru a la lɛ ka wɛɛ ŋwɨ mɨ tʊwɛɛwǝ a la wɛɛ a la lɛ ke sie ŋwɨ, vǝ́ e le sie a la lɛ kɨ ǝ sǝǝrɨ kɨ kpotokpotokpoto kɨ ǝ fɨ awɛ kɨ ǝ fɨ e kpii a fiɔ siwǝ o lo toŋ kɨ e kpii apʊraatuyǝ kɩɩkɩ a la lɛ ko e le yeemi ko ǝ lǝ tɨ yɩlɩwǝ ko ǝ lǝ fɨ oyupǝ a yaa lée yee.